Сэ сыпсэуху ӏэмал имыӏэу ӏуэхугъуищи, ӏуэхугъуиплӏи, зы ӏуэхугъуи ӏэмал имыӏэу сщӏэн хуейуэ къысщыхъукъым ичӏи ауэдэ къалэни зыпэзгъэувыжауэ щыткъым, план лъэпкъи сщӏакъым. Сэ си планыр зыщ - план лъэпкъ симыӏэну. Аращи, ӏуэхугъуищ ӏэмал имыӏэу сщӏэну зыри щакъым, нобэ- нобэ къыздэсым, дяпэчӏэ зэрыхъунур сэ сщӏэкъым.

Ныбжьэгъугъэр цӏыху- цӏыху зэхэтычӏэм и зы нэщэнэ, нэхъ нэ- нэщэнэ япэ итхэм щытщ. Ныбжьэгъу- Ныбжьэгъу зимыӏэ щыӏэу сэ сщӏэкъым. Ныбжьэгъур пэжу щытын хуей, укъигъэпэжу, уэ бгъэпэжу, зым <hesitation> и щӏыб зыр къыдэувэфу, зым зыр дэӏэпыкъуфу, ухуей хъумэ, зыкъыпщӏигъэкъуэну, уэри зыщӏэбгъэкъуэфыну щытын хуей. Ара ныбжьэгъугъэр зытеухуар – зым зыр удэӏэпыкъуну. ауэдэ- удэ- Удэӏэпыкъун хуей ауэдэ <hesitation> ӏуэху ухэхуэу щытмэ.

Мэзхэм уей псэущхьэ куэд щопсэум. Псэущхьэхьэр псори ипэ зэманым мэзым щыпсэууэ щыта. Иджы зыгуэрхьэр мэзым къыщӏэнауэ що- мыщэ, дыгъужь, бажэ, щыхь зэмылӏэужьыгъуэхэр. Итӏанэ бзухьэр, къалэбзу зэмылӏэужьыгъуэхьэри мэз- мэз жыгхэм хэсщ, мэз- мэзхэм щопсэу. Уашхэти, бланэти, сыт нэгъуэщӏ? Мис ахьэр- Мис ахьэр псори мэзым щӏэсщ.

Сэ псом нэ нэхъыфӏу слъагъуэр хуабэ- хуабэ лъэхэнэра. <noise> Гъатхэм и- ии- и кум къыщыщӏэдзауэ атчӏэ, бжьыхьэм и кум нэсыхучӏэ, ну, гъэмахуэр фӏы дыдэу солъагъу. Дунейр щыхуабэм дей абы нэ нэхъыфӏ щыӏэкъым. Щӏыӏэр щӏагъуэӏым, щӏымахуэр фӏыуэ слъагъуӏым, ауэ гъэмахуэр, <hesitation> бжьыхьэпэ, гъатхэчӏэ, гъэмахуэр фӏы дыдэу солъагъу.

Насыпыр, цӏыху къэс езым къыгурыӏуэгъуэ иӏэ къызэ- къыгурыӏуэчӏэ иӏэ. Зэгуэрым и мащӏэ дыдэм насыпыфӏэ ищӏым адрейр аа мащӏэм насыпыфӏэ имыщӏынчӏэ хъуну. Ауэ дауичӏ, сытхуэдэ цӏыхури, сытхуэдэ цӏыху къызэрыгуэчӏри насыпыфӏэ зыщӏыр и ӏуэхур къыщехъулӏэм дей, и гъащӏэм ехъулӏэныгъэ щыхэлъым дей, <hesitation> и лэжьыгъэчӏэ и псэучӏэчӏэ, и унагъуэчӏэ ии хэхъуэчӏэ гугъа- гу- гукъеуэ имыӏу щытмэ, мис абы насыпыфӏэ ещӏ цӏыхур <noise>

Иужь дыдэу сызэплъа филмыр сытми сымыщӏэж. Абы сызэреплърэ зычӏэ куэдӏей щӏащи, зэманышхуэ дэчӏащ абы лъандэри, сызэплъари согупсысри уеи къысхуэмыщӏэж сыту щытми. Филм щӏагъуэу щытауэ къыщӏэчӏынукъым щы- сигум щизмыубыдачӏэ, щызмыщӏэжчӏэ сызэплъари. Арауэ къыщӏэчӏын щӏэзмыщӏэжыр. Филмхьэм <hesitation> сыкӏуэу сеплъми, ахуэдэуи абычӏи сыерыщӏым. Си нэр бэлыхьууи къыхуичӏыу щытӏыми, ара хъхун щӏэзмыщӏэжри.

Гъуэгу жыжьэ ущытеувэм де къыпщымыгъупщэн хуейр уи документхьэра, уи паспорт, уи машынэр зэрызебгъакӏуэ узэрыхуитымкӏэ уи тхылъхьэр. Ара нэхъ узыхуейр къыпщымыгъупщэну. Итӏанэ ахъшэ. Ахъшэ тӏэкӏури къыпщымыгъупщэм нэхъыфӏ. Ахъшэр къыпщыгъупщауэ щытмэ, зы щӏыпӏи укӏуэфынуӏым. Ара нэхъапэр. Щыгъын, щыгъын зэпхъуэкӏын, ари зэмылӏэужьыгъуэу. Дунейм зэрызихъуэжынур пщӏэӏым. Аращи, щыгъын хуабэ, щыхуабэм де щыптӏэгъэн, щыщӏыӏэм де щыптӏэгъэн щыгъынхьэр. Мис ахьэр пӏыгъ- хьэзыру пӏыгъын хуей псори.

<noise> Унэ псэущхьэхьэр псори фӏы дыдэу сэбэп цӏыхумчӏэ мэхъу, цӏыхум и дэӏэпыкъуэгъущ. нэхъапэу- Нэхъапэу и шхын къызыхэчӏхэр: джэд-къаз жыпӏэми, былым жыпӏэми. Мис ахьэр яя- яф- я фейдэ цӏыхум къыхоо- <hesitation> къыӏэрохьэ. хьэ- Хьэ-джэдухьэм ауэдэ фейдэ дыдэ къапымычӏми, ахьэри <hesitation> псэущхьэ сэбэпщ, зэран хъу яхэтӏым. Псори цӏыхум и гъащӏэм къыщигъэсэбэп защӏэщ унэ псэущхьэхэр.

Си узыншагъэм зэран хуэхъуну сэ зэсщӏэжыр зы закъуэ: лэжьапӏэм сокӏуэ, а зыра. Лэжьыгъэ ӏуэхум фӏэчӏа сигу сэ- си узыншагъэм хуэкӏуэн щыӏэу сэ сщӏэӏым, зыри сшхыӏым ичӏи нэгъуэщӏ ӏуэхуи зесхуэӏым. <hesitation> Сэбэп хуэхъун фӏэчӏа сщӏэкъымэ, лэжьыгъэ ӏэнатӏэм къищынэмыщӏа. Адрейхьэр псори сэбэп хъун защӏэ, зыри зэран хъун хэтӏымэ.

Къалэм ущыпсэуну тыншу хэтыр псори гъунэгъуу щытщ: тыкуэн жыпӏэми, театр жыпӏэми, зы щӏыпӏэ укӏуэнуми, уи нэгу зебгъэужьынуми, цӏыху плъэгъуну ухуейми, цӏыхури куэду щыӏэ, уи нэгу зэрызебгъэужьынур куэду щыӏэщ, уздэкӏуэнур куэдщ, узэплъынур куэдщ. Ауэ къуажэм ущыпсэуну цӏыхум и дейчӏэ нэхъ уи- уи узыншагъэчӏи, уи сытчӏи нэхъ- нэхъыфӏщ, нэхъ щэхущ, нэхъ дахэщ, нэхъ екӏущ. Уи унэ ущӏэсыжу узэрыхуейм хуэдэу зыбыукъуэдийуэ, къуажэм удэсыну нэхъыфӏщ, ауэ къалэр нэхъ къащтэ. Къалэр лэжьыгъэчӏэ сытчӏэ нэхъ зэпэщауэ щытщи, цӏыхум и дежчӏэ ар нэхъ пэжщ, нэхъ къощхьэпэ.

Си къэкӏуэнум зычӏи сегупсысыххэкъым. Дэуэдэу щытми, ипэчӏэ сыплъэӏым. Абы сэ зыри схуещӏэнуӏым. Блэчӏами зыри схуещӏэнуӏым, къэкӏуэнри уегупсыс хъунущ. Зыгуэрхьэр, зы план гуэрхьэр бгъэувынущ, ауэ ахьэри зэрыхъунур зыми ищӏэкъыми, иджыпсту сыплъэми, сщӏэӏым а къэкӏуэнур зэрыхъунур. Къапщту щытым тлъэгъунура. Ди къэкӏуэнур ӏей мыхъуну, мис ауэдэ- абы теухуауэ дылажьэу ара. Елэжьын хуейуэ ара чӏэщӏу жыпӏэм, къэкӏуэнур ӏей мыхъун щхьа. Къэкӏуэнур ӏей щӏэхъун лъэпкъ дымыщӏэмэ, ара нэхъапэр.

Уей ныбжьэгъум дыкъыщимыгъэпэжаи ӏэджэ къэхъуам. Къохъу ахуэди, сыт пщӏэнур. Цӏыхур зэрыгупсысэр, и гум илъыр хэт ищӏэн. Гъащӏэм уигъэлъагъуу аращ абы укъэзыгъэпэжри укъэзымыгъэпэжри, ауэ сыкъэз- сыкъэзымыгъэпэжа ныбжьэгъухьэр си ныбжьэгъужӏым, ныбжьэгъугъэр къауха занщӏэу укъыщамыгъэпэжым дей. Укъэзымыгъэпэжыр ныбжььэгъу пхуэхъунуӏым зэи. Зэрыхъуар уей, ар апхуэдизчӏэ куэд мэхъури щӏэ- щӏэх пхыжымыӏэжын. пцӏыгъэ- Гъэпцӏагъэ къыхочӏ, сэ сщӏэрэ. <hesitation> Аращ нэхъыбэу къызыхэчӏыр ныбжьэгъугъэ къутэныр.

Псэм псэхугъуэ къезытыр, проблемэ уимыӏэу, гъащӏэм узыпэрыувар къохъулӏэу у- у- уи щхьэчӏэ, <hesitation> уи благъэ, уи къуэш, уи шыпхъучӏэ. Абыхьэм теухуау гукъанэ уимыӏэу щытмэ, а псори псэхугъуэщ. Ауэдэ проблемэ уи- нэщхъ- ущӏэнэщхъеин, ущӏэгузэвэн ӏуэхугъуэ уимыӏэу щытмэ, гъащӏэр псэхугъуэу макӏуэ.

Ди унагъуэм дгъэлъапӏэ нэхъыфӏу тлъагъур илъэсыщӏэр къыщихьэм дей. Итӏанэ <hesitation> адыгэм ди махуэ гъащӏэрэ щӏырэ щызэхэчӏ, мис а махуэхьэр. Ну, адрейхьэр къэрал- къэрал- кърал ӏуэхум теухуа <hesitation> махуэшхуэхэращ текӏуэныгъэм теухуа сыт жыпӏэми.

Ныбжьэгъум гъэпцӏагъэ хьэл хэлъын хуейкъым, щхьэхуещэ хьэл хэлъын хуейкъым, уи щӏыбагъчӏэ уи зэран къыпхуэхъун ӏуэху зрихуэн хуейкъым. Мис а хьэлхэр. Ахуэдэ хьэл мыхъумыщӏэхэр хэлъын хуейӏым. Хьэлыфӏщ ныбжьэгъу- ныбжьэгъум хэлъын хуейр. <hesitation> Хьэл уэ узыхуэмей зыхэлъ ныбжьэгъур ныбжьэгъу пхуэхъунукъым.

Ди къэралым и <hesitation> и унэфэщӏым зэрызыхуэбгъэзэнур зы псалъэ закъуэщ. Цӏыхуу мы къэралым щыпсэу цӏыхум я ӏуэху- я ӏуэху зрихуэу щыщӏидзэнур дэпщэщ? Цӏыхухэм я гукъеуэр игъэзащӏэу, цӏыхухэр зыхуей ӏуэху игъэзащӏэу, езым и щхьэ ӏуэхурэ и къыбгъэдэт, къыбгъурыт, и бгъухьэмчӏэ къыщыт цӏыхухьэмрэ я ӏуэху зэфӏэгъэчӏыным къыдэхуэу, къэрал ӏуэху зырамыхуэу, цӏыху ӏуэху зрамыхуэу. Цӏыхум и ӏуэху япэ иригъэщыну, мис ахуэду щытын хуейщ. Ара зэрыщытын хуейр къэрал унафэщӏыр. Зы упщӏэщ иджы абы зэрызыхуэбгъэзэныр: цӏыхум я ӏуэху щызрихуэнур нэгъуэщӏ ӏуэху къримыхуэчӏу.

Дунейм ехыжахэм нэхъыбэу, сэри дэтхэнэ зы цӏыхуми, игу къэчӏыр и анэрауэ къыщӏэчӏыну, дауичӏ, пцӏы хэмылъу. Си анэращ сигу къэчӏыр. Махуэ къэси сигу къэмычӏыу зы махуи дэчӏкъым. Ичӏи мы гъащӏэм сэ зыгуэр нэхъ си жагъуэу, нэхъ къызэхьэлъэчӏыу, нэхъ си гур игъэузу зыгуэр щыӏэу щытмэ, ар си анэр зэрызимыӏэж закъуэра. Адрейхьэр зыуи къысфӏэӏуэхукъым. Си гъащӏэм къысхуэнар сыщымысхьу стынт, си анэм си щхьэр егъэкъуауэ, моуэ зы сыхьэт сыбгъэдэсыжыфыну щытам.

Цӏыху гушыӏэ зыхэмылъым нэхърэ нэхъ цӏыху шынагъуэ щыӏэӏым. Гушыӏэ зыхэмылъ, гушыӏэ къызгу- къызыгурымыӏуэ цӏыхум ущышынэн хуей. Ауэдэ цӏыхухьэр цӏыху щӏагъуэӏым. Абыхэм фӏы гуэр къапычӏыну уащыгугъ хъунуӏым. Аращи, цӏыху гушыӏэ зыхэлъыр сфӏэфӏщ, си гуапэ дыдэщ. Ичӏи ауэдэ цӏыхура нэхъ ныбжьэгъуи хъунури, лэжьэгъуи хъунури, сытхуэдэ хъунури. гушыӏэ- Гушыӏэфу щытын хуей цӏыхур ичӏи гушыӏэри къыгурыӏуэу щытын хуей.